मेज़ एक साधारण सी वस्तु लगत है। लेकिन हम जब ईके बारे में गहराई से सोचत हैं तो जइ हमें जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई दिखायी देत है। जइ हर उस सतह से जुड़ी हुई है जो हमारे दिल तक जात है, मेज़ सिर्फ एक सतह नाहीं है। ये हमारे जीवन में सिखवे, काम करवे और सपना देखवे की जगह देत है। जब हम मेज़ के बारे में सोचत हैं तो हमें सबसे पहले इसके स्थापित और सहारे को एहसास होत है। जो हर उस ज़िम्मेदारी को हिस्सा बनत है जो हमारे काँधों को दए जात है। बचपन में जइ ब जगह होती जहाँ हमने लिखवो सिखो, गड़ित के सवाल लगाए और अपनी रचनात्मकता को आकार दओ। स्कूल की पढ़ाई हो या कला का अभ्यास या अपनी कल्पनाओ को कागज़ पर उतारवो, मेज़ हर कदम पर हमारा साथी रहो है। आज जइ दफ्तर में हमारे काम की बुनियाद है जहाँ हमारे विचार आकार लेत हैं। और हमारे सपने हक़ीक़त बनत है, मेज़ हमारे रिश्तन को भी एक साथी है। ये वही जगह है जहाँ हम परिवार के साथ बैठकर खाना खात हैं। दोस्तन के साथ गपशप करत हैं और जीवन के महत्वपुर्ण निर्णय लेत हैं। जहाँ ना केवल हमारे काम-काज को साथी बल्कि हमारे भावनाओं को गवाह है। मेज़ की सतह पर उखाई गई, खिंची गई के निशान भी हमारे कहानियाँ को बयाँ करती हैं। जइ उन संघर्षो और प्रयासो से बनी है, जहाँ हमें पार किया गया है इसलिए मेज़ के साथ मेरा जुड़ाओ बहुत गहर है।